وسائل التواصل يعني زي الفيسبوك وال- <hesitation> تويتر، دول بشوف منهم الأخبار وكده، <hesitation> يعني لكن التلفزيون أو الجريدة مبتفرجش عليهم ولا بتابعهم.